Ndikkinami mi laati jaarumi ngam koomoi be koomoi andi am ngam hami yahi pat koomoi yidi laarugo am komoi yidi andugo am be man bo laawol on jei mi tefirta ceede masin